برقي چراغ هغه وسیله ده څې هغه برق په نور باندې بدلیی، یعنې برق پروسس کیي او رڼايي یا روښنايي تولیدیي.